Kreeditkaart om põhimõttõlisõlt lainukaart. Et ku saq tuuga massat sis <hesitation> lätt <hesitation> tuu mast summa sullõ nigu võlas, minkä saq piät sis peräst toolõ kreedidikaardi andjalõ tagasi masma.